Sotry zany igny e mila menaky anao mila vinaigre anao arakaraky e tianao igny gne sanany magnisy siramamy ankoatriny e sira sa apiagny sira signitry igny ankoatry ne izay karazany telo zay zany da afaky magnisy poivre anao asianao siramamy sindraiky laha ohatry ka hoe makiragny loatry afaky magnisy citron avao koa anao izay zao hitako tena sara ah sy adigno e tongolo tongolo e tena mampasiro an'azy.